Neenda nyau chai na chapati na maharage, kwasababu chapati jiikala sana ndai na noreta nguru, nokikala muda muda mulesu kwaajili. <hesitation>